النجم كان مختلف يلمع بلون ما شافه من جبل، جرر يصير يحجج ولما جرب منه إكتشف إنه مو نجح عادي، كان بوابة إلى عالم ثاني، عالم مليان مخلوجات ما عمره شافها، بدأ يستكشف هالعالم واستكشف أسرار عن الكون ما كان أبد يتخيلها.